Lafo kokoa ny sakafo biolojika. Mendrika azy <hesitation> mendrika azy tokoa ny vidiny lafo. Ny antony dia satria somary manahirana kokoa ny fambolena azy ary mila fitandremana be. Mandany fotoana dia izay no tena mampatonga azy hoe lafo kokoa dia mendrika azy izany an, ilay vidi- ilay vidy ivarotana azy.